Mkele garukah, sasa mbee. kuviashara mb <hesitation> genekanayali. kuviasharah, mkere waviashalah. vanandamalah, igasii ne <hesitation> yangoo. Sasa. zaziza mbiasharah nagolah. ndio. vanaa. Vaa. wavee. vulai, walindah. lii. walinda. agorovaa. kuzakurandii. vinduu. yagolovaa. vananee. wakatlah. msukuluu. angalukah. hangoo. waziee. hangoo. wamenye genyekana. kukoleigasii yahangoo. Kandi. kutange, kuisiingaa. kukor <hesitation> igasii. yakolah, ndiii. niekusomah. ndakolandioo. higasii yen <hesitation> nye'saee. namb <hesitation> vulahmu. vana n <hesitation> hendelea, ne. gasii, niekusomah, ne. gasii yakurah. hangoo. ndakumarah. vanaa. kusominyiah. vanaa. vagee. ndanivulah. mndamwange! Neimalah, kusominyiah vanaa vagee. vazia. mzimalah, mwazia lukarr. navazia. igasii. navandi. navaletah. vakalii. neendangaa. igasii. yakulelah, vasukuru. ndagata. kulelah. visukuruu, visukuruu. wavukaa. sibuhi, shigillah. mbee. vavoo, mnyumbah. kupripeah lunch. yawoo, kupripeah. subuhi. yawoo, nomb <hesitation> subuhi yawoo. wakamalah, kunyuwa wazi <hesitation> msukuluu. jage kukorah. igasii. yangee. ndamalah! Igasii. yen <hesitation> visukuruu vanaa vazie msukuluu. wagalukesaa ya mbasuu. miiga, makomii gane. Mkele garukah, sasa mbee. kuviashara mb <hesitation> genekanayali. kuviasharah, mkere waviashalah. vanandamalah, igasii ne <hesitation> yangoo. Sasa. zaziza mbiasharah nagolah. ndio. vanaa. Vaa. wavee. vulai, walindah. lii. walinda. agorovaa. kuzakurandii. vinduu. yagolovaa. vananee. wakatlah. msukuluu. angalukah. hangoo. waziee. hangoo. wamenye genyekana. kukoleigasii yahangoo. Kandi. kutange, kuisiingaa. kukor <hesitation> igasii. yakolah, ndiii. niekusomah. ndakolandioo. higasii yen <hesitation> nye'saee. namb <hesitation> vulahmu. vana n <hesitation> hendelea, ne. gasii, niekusomah, ne. gasii yakurah. hangoo. ndakumarah. vanaa. kusominyiah. vanaa. vagee. ndanivulah. mndamwange! Neimalah, kusominyiah vanaa vagee. vazia. mzimalah, mwazia lukarr. navazia. igasii. navandi. navaletah. vakalii. neendangaa. igasii. yakulelah, vasukuru. ndagata. kulelah. visukuruu, visukuruu. wavukaa. sibuhi, shigillah. mbee. vavoo, mnyumbah. kupripeah lunch. yawoo, kupripeah. subuhi. yawoo, nomb <hesitation> subuhi yawoo. wakamalah, kunyuwa wazi <hesitation> msukuluu. jage kukorah. igasii. yangee. ndamalah! Igasii. yen <hesitation> visukuruu vanaa vazie msukuluu. wagalukesaa ya mbasuu. miiga, makomii gane. Vaaze. walie, lunch, yawoo. wagaluk <hesitation> naa msukuluu. maa, hiz <hesitation> galukah. mgasii. taa, kukorah. visharavia. ne <hesitation> kukorah, angooo, higasii yen <hesitation> visharah. hivezah himbii, nah, angooo. juu. ndakora, higasii yen <hesitation> visharah. hasiwelehsii ziyaa, mgasii yaah, ngindikii. n <hesitation> kugalukah angooo, kukorah, ndakora higasii yen <hesitation> hiraah. mpakah, na. mben <hesitation> migaa chamkele, lakini. ngikirii. vuzaa mkanaag, ngolah, chigirah. vukaa. sakuminamoja. nee. suti. yanyarah, kuvukah sakuminamoja n <hesitation> pripeeh, vanaa vaa, hiz <hesitation> mwene. wabagil <hesitation> igasii genyekana. wakore, visukuruu, wakamalah. wabangegilah. higii. na hiz <hesitation> mwene dukaku. kidogo, lakini walore igasii neee. yangolah, kudukiza ndio vaanah. namahiyo, wamanyane vavivulii. vyetu. waveyoo. wakorah ndiii was warandii kwegizaa. mimaah. mimaah, jinejira. hili. nakavaa, vakalii. wamanyane. vaikalee. vuzaa. dahvee. hili, igasii ne <hesitation> yangolah mpakah. ndakandukah. saii. kulinda. hangoo. yaa, kulinda vaanah, waaah, kulinda visharah viaya, chigirah. neevulah, visharah viilah, visukuruu nee. wanyolendii. hekalam, visukuruu n <hesitation> wanyolendii kuliya, visukuruu kuu, kwanyalah kuezah lakini, vanduu. wakalee. walindagah, vanaa. wawaletere, dahvee. Mwene yakaragaa namakono gege, hakorii igasii mwa mwana nahaza hanyole kinduu kivehoo hanyole kinduu nesav <hesitation> mama nekemwana hulah kinduu. ko kwanyalah vuzah ndioo. mwima chavalagoli kwenge kwakaduuka wenewooh.